Aganaka iga a'a vanuanai a'ananai nobo'oda iva vaidia a'adada, aura gaga a'a nobo'oda a'adada, e'u aouna e'na'augaga nobo'oda igana venidia, abuna a'anana nonoa gaga, ra'au, i'na'au ovina, ovina, abuna'anai egana gavaka vaireanida geva vaidia a'anana geva vagaidiodia geganu, nana a'a abuna a'anana ava nonoa gaga, ge ra'au, ge nobo'o adiadi geka ava nonoa gaga e'u urana a'a abuna a'anana, isai ava nonoa e'u abunai ema ao adina aka, ara'au a'a abuna aka, kauda geo noboo, ge gana, ge mai, aviorida, ava nonoadia ara'au ainida a'a abuna, abu nonoagaga, da adi geka gavada gaga'adada gepuru, <noise> gega, geva vagaidoda gavada a'adina a'adada da uma vavaidia geka gevavai ovinai a'a nobo'ona igana venia a'anana. Nonoa korikori, ge nobo'o ovinai, ega gera'au ovinai ovinai, i'vaiaruru i'mai. kauda ge'gana ge'mai, i'arurunida ero nonoa gaga, egana a'a nobo'ona a'a na a, abuna a'anana ero a'anana nonoa kori kori, vi gana gerea vigana viguru, garna vi keonia viguru, vigana vimai veida viabi vimai, uraurameda viva gunidia, vigana, vimai a'a abuna, nobo'ona epuni abuanana iura vigana ounanai, igana a'a ra'auna a'anana igana ko nonoa'gaga igana iero vairo imai, a'anana nonoa verevera, egana, ounanai nobo'oda vaida a'adina a'a abuda igana venidia nonoa kori korida abudada, ema gaga'a a'anana agananada ima gana ko, a'a abuna aura venia ounanai inoku aganano aeuda avaidio no agana asia abuna a'anana aganania nonoagaga nonoa vere <hesitation> vere a'a abuna a'anana, vaireani ve'o nonoa'naino gemai, gava, gema ge ro'onimai. gava a'adina iabida gae iva nonoa'da. Ounanai gevaka, a'a abuna a'anana aisiava be nobo'ona abunana, igana veniava ainanai nonoa gaga abuna a'anana gava nakumaida ko ge nobo'o iviorida, ira'au i'vainai goaemaida ge gana ge mai, ima'maida ge abi, ge gana ge abi, ira'au kapea a'a abuna nobo'o abudada igana imai, vaida avisakai ge nobo'o, vaida avisakai ge nobo'o a'adina, igana ivaiaruru igana, i'ero vairo igana a'adina, naida emai abuna a'anana ge vaonomai da vugana a'a enanai, da vugana a'a enana, ko naida a'a abuna a'anana iva nonoa gainanai igana vi vaiaruru vigana, a'anana vi mai abumainai vi miado vi vaiaruru a'adina ana ounanai a'a abuna nonoa gaga, nana ana'au ainia aisania nonoa ounanai, gavaka, gavaka ko a'a abuna nonoa auna venia abu nonoa'na gavabe kapeana isa mia ounanai, nobo'oda ge puru va a'anana vi gana no a'a nobo'oda abunana, a'a abuna vi isania badinana nobo'o na epuruva ounanai vi gana a'a nobo'ona vi gana ainia. Ema, ima mia, gava vero, nonoana veo, ko a'a abuna <noise> a'anana <noise> nobo'ona epuru mai abu nonoana inoku ia'aga abunana aisania. ema gaga'a a'anana ai da vegara ema nonoa inoku aiaga buna a'anana aisania nobo'oda abu ege egenai ge puru, a'adinavovio vogana, a'adina vovio, vo ero vairo vo mai ounanai. a'a buna a'anana aura venia agana nobo'o abunana, ira'au.